Rapupanenii ishin min ishia yani woyin ijareti yani min bayyat ijaretti akan sorround diite ak bere baddafa bere ishin dandette woit hirket. duub dib yette ishin wontan wondibiaf akas hiitatuu yani wontan bayyat wo ufira dorgatia ak yani bayyat bines yeyote ama wondufte ishi atirt kullin hingein.